زه به زر دوه دانې هګۍ ماتې کړم. یو کوچنی پیاز به پرې کړم او په غوړو کې به یې سره کړم. هګۍ به ور اضافه کړم او لږ مالګه به ور واچوم. له ډوډۍ سره دا یو ساده خو خوندور خواړه دي. په پنځو دقیقو کې چمتو کېږي او زما ډېر خوښېږي ځکه چې مزه داره دي.